<hesitation> injo koronga na pammaja <hesitation> bedai injo punna korong ripake bangsa pallu kanre <hesitation> pallu gangang, <hesitation> pallu todo anu <hesitation> apasse arengna <hesitation> pada punna pallu ki daging injo pasti ri anu ri pake <hesitation> apasse arenna <hesitation> korong, harus i korong ripake iya, ka punna <hesitation> pammaja ripake lassiri mutung, punna pammaja ka a tattumpai-tumpa ji erena punna pammaja <hesitation> punna pammaja ripake, punna palluki jari punna <hesitation> pammaja ri pake <hesitation> pammaja iya sangggara kulle todo ripake attumisi kule todo <hesitation> injo punna pammaja ripake sanggara bangsa anu bangsa doang, doang <hesitation> daging kule todo ri pake <hesitation> anu risanngara <hesitation> injo ni pake anu pammaja <hesitation> jari punna ritumisi iya weh <hesitation> apalagi punna anu <hesitation> kangkung ri tumuisi ripammaja <hesitation> injo ballo, ka punna <hesitation> apa kanre ri ri ri-ri anu nampa pammaja ripake pallu, kodong Alassiri mutung biasa <hesitation> mutungi rahanganna. na rateang a tala anu pi tala jenek pi <hesitation> injo kodi injo punna nganui <hesitation> injo anuto sumpae <hesitation> apa kanrea punna ri pallu i ri pammaja a lassiri i mutung jari harus minto pi korong punna anu iya punna <hesitation> kanre ri pallu harus mintoppi ka iapa na tala mutung